श्री लंका संसक्रति श्री लंका जहाँ प्राचिन बोद्ध परमपरा चे। इंतियहार स्वाधिष्ट भोजन ते <hesitation> जाने जाये रहे। कद जहाँ सिहिला चे तमिल भासा जहाँ परमुक भासा चे बोद्ध। गरंतन साथ साथ सम्रद्ध लोग साहित दे पर पुर्शिद चे पिणन। वामलम चे राइस एंड कड़ी बाद जो दूद में पकाड़े गये चावल। चे जाँ नसी फूड धरम जाँ परमुक चे निष्लाम धरम भी जाँ। तोड़ा पत्र है कहते जाँ पोया चे। पुर्णी मान दिन बोद्ध परमुना। शिंहिला न वर्ष दिवाली एसेला जाँ परमुक तिवहार कहते। जाँ साडी चे आने पुरुष कहवे सब रंग पहरे छे आणि कलड़िया। नृत्य फिक्स छे श्रीलंकाई लोग धार्मिक परम्पराओ ने परिपूर्ण छे।